Odi nangye, odi lewru, odi asaman aran deru, asama didabru, asama todabru, asama naebru, asama joyebru, asama jego, asama jedi diru. Nde nuhodi kore alem kararu.